خلک به د اوبو له پاسه کورونه جوړ کړي. لکه د کښتۍ په شکل ښارونه به وي. خلک به له اوبو څخه انرژي جوړه کړي. غذا به له سمندري نباتاتو او کبانو څخه چمتو کېږي. ټول به یو بل سره مرسته کوي چې ژوند ته دوام ورکړي. نو د سمندر په سطحه هم ژوندی شونی دی.